يعني كلعبه احب العبه مع اصدقائي احنا عدنا الدومينه ف كلش احبه واحب انو نقعد نلعب دومينه نضحك نتونس نحكي يعني الدومينا بيها كلش اجواء حلوي تختلف عن باقي اللعبات ف الدومينا كلش احبه كلش العبه كثيغ